Tiiät, maq naid narkootikummõ niivõrra vihka, et mu meelest näidega määnegi, noh, meeleolomuutmisõq ja egäsugudsõq as'aq olõ-õi eetilidseq. Või-ollaq õnnõ tõtõstõ arsti välläkirotusõl spetsiaalsõlt mõnõ ha- tõvõ vai as'a man.